यदि मोर देशके परिकार चिखैना मोर अपने एक ठो रेष्‍टुरेन्ट रहत कहलेतिति मै अपन पहुनाभरिन बहुत मिठ मिठ आउ स्वास्थ्यक तहनि फेकुन मजा मेलके परिकार खबैतुँ । खास करके मै एक ठो कठरिया होइल कारण तिति मै कठरिया समुदायके परम्परागत मौलिक खानाके परिकार अपन पहुना भरिन खबैतुँ । खास करके नेपालके देशभरमे फेकुन कहुँ फेक उपलब्ध नाइ हुइना मेलके परिकार मै अपन पहुनाभरिन खबैतुँ । काहिककि ढिक्रि, धोंधा, घुचिया, पक्कि रोटि, कचरिया, अन्दिक भात, गुल्थि, मिसौला भात, चिल्ला रोटि, पतौता, खुर्मा रोटि लगायतके तमान कठरियाभरिन परिचय झल्काना परिकार हैं । जौन औरे समुदायके मनैं याते अन्ते <hesitation> रेष्‍टुरेन्टमे कहुँ फेकुन नाइ मिलता । अइसन परिकार मै अपन पहुनाभरिन खबैतुँ ताकि ओइन एक ठो स्वादके रुपमे दिख्बो कहलेतिति स्वादके रुपमे फेक मिठ लागत आउ जाके ओइनन स्वास्थ्यके रुपमे स्वास्थ्य करके हिसाबति दिख्बो कहलेतिति उ फेकुन ओइन मजा लागत । अइसने अइसने परिकार मै अपन पहुनाभरिन अपन रेष्‍टुरेन्ट रहत कहलेतिति खबैतुँ आउ ओइन स्वाद चिखैतुँ । उ-उहि शहारे मै अपन ब्यापार ब्यवसाय फेकुन आगे पढैतुँ ।